Истифодаи технологияҳо барои назорат аз паси ҳаёти шахсӣ масъалаи ҷиддии аст. Ахлоқ талаб мекунад, ки махфият эҳтиром карда шавад ва инсон худро озод ҳис кунад. Технология набояд василаи назорати беандоза гардад.